Biby tegna atahorako ndraiky, bibilava! <hesitation> Tsy eko karaha atahorako se hanekitry zegny fôgn izy e, avake na mahitagnanjy am tambolomboligny hoe tegna mampatahatro fôgna ke, milefa fôgna koa antegna koa efa mahita zare. Na mantsiviry na bibilava le maventy na n'ino n'ino karazany mampatahotro fôgna ke.